Re mxibata ndoxkuama' do ngoda', jwa'nya nak koo', ze njwa'nya tya nchab jwa'n nchama' tiz re ngelazeo ocho rema' mxibixey este tyaza- tya nchab jwa'n nchama' na tya nchatma' tya nak lizma'.